בַּשּׁ תְּוַפֵּר הַפְלוּס הָדּוּ שִׁי נְצִיחָאת לִי תְּקַדֵּר תִּבְדָא בִּיהוּם, אוּלָא סַרַף מִיזְ'אנִיָּה שְׁהֻרִיָּה בַּשּׁ תַּעְרַף כִּיפַּאש תִּמְשִי הַפְלוּסְכּ בַּלְדְבַּט, תִּנִיָּאן קַלֵּב עַל מְסַארִיף תְּקַדֵּר תִּנְקֵס מִןְהוּם בְּחָאל הָאֻכְּל הַחַ'ארִג בְּזַבַּא וְלָא אִשְתִּרָאקָּאת לִי מַאְקַתְסְתַעְמַלְהּוּם, תִּלְתִּיָּאן חַדֵּד אֻלְעֻ'דַאפ וַדָאחָה לִתְוַפֵּר מַאְשִי גִּ'ר בַּשּׁ תָּאכֵּל וְלָא תִּסַּאפֵֿר כִּיַּא הָדִּי שִׁי כִּיַּעְטִיְכּ חָאפְז קְבִיר, וְהָאֻכְּתִּר בְּדָא וְחַר מְבַלַּג סְגִיר כִּיַּא תְּוַפֵּר עָדָה כִּתְתַבְּנָא מַעַ הַוַקְת וְתִכְּבַּר שְׁוַיָּה בְּשׁוַיָּה.